In mesa nu ku kooyo ja in kao xita o kaistenta ni yu mesao chi ja koode ja tavade yutnu, katavade taka ja ku tabla tavade ja ku polin te ka je´entede, to kalavade kuuva chikuade yua te ja´a a ntuyu káá keexide nu tablaun kas keta´ade taka yutnu yuka jii martillo tee nuni jiinu yua katavade yaga ka ni jatiun.